איך וואלט פארקויפט זאכן וואס האבן א באנטש פראוטין וואס האבן אסאך פראוטין, <hesitation> אז א מענטש זאל קענען געבן א כאפ א עסן נאכדעם האבן כח, <hesitation> כ'וואלט אריינגעלייגט אייער און- און אזוי ווי וויפיל די מערסטע פראוטין ווי אזוי- וואס מ'קען אז ס'זאל קענען געבן פאר מענטשן <hesitation> כח, זיי זאלן קענען געבן א עס עפעס שנעל און האבן כח.